भाई जैसा कि आपन जाना कि भाई अपन सारा ने मलके ने काम गणों अच्छे से कर रहे है। अब अगर अपन अलग-अलग ग्रेकर काम करता तो यो काम अधरो सही से नहीं हो पातो। जैसा कि अपन सारा ने मलके एक टीम के नई से काम कर रियो। हैं अब अपने देख सका यह काम कतना बढ़िया हुआ है अब यह प्रोजेक्ट अगर अपने एक अनंबाग तो एक अनंबाग तो। एक कहां जा रहे हो एक कहां जा रहे हो ऐसा करता है अगर अपने खुद की सोचता तो काम कदी भी सही से नहीं हो पाता तो। यही कारण है कि बजे अपनी इन प्रोजेक्ट में सक्षेस हो गया अगर अपनी यह चीज नहीं समझ पाता तो यह चीज। अपने लड़ कदी नहीं होती भी प्रोजेक्ट अपने अच्छे से कर लो और अतरी बढ़िया तरीका से करियो कि आगे चाल। लोगों का निशन बनेगो तो अपना आगे चालकर अगर ओर कैसे प्रोजेक्ट मिले तुम भी अपने साहरान में इसका। हैं काम करना जीव वजह से अपनी कंपनी चाल सके और वा परोफ़िट में जा सके इन वजह से अपन पर साथ रहने में साथ में काम करणों।